Nruchi nrei ta konoa kudoa la nre deen inia chin yá'a ichi chiko, kuxinria, ruchi uu tán, ruchi uu ta ke yá'a ichi, chin ti kuii chin dita nra, xiku ta ni yó'o viko xhí ta ni kichan nri ti kolo, ni chí ti kolo ti koní ta ni a chikona yuxa molino, ña chiko ni xakein titón xhikona ni kani taín, ni kixán nidanrí.